Nruudutuma nroog yooni nruu ruundutuni siikooma idiini yicki ghuna mbuuwo gnojuma fayima. Nii mu-nii mu gnii- gnii nruundu kangh, nroog siikime suuéma idiimo ni kumbar baada, dii nkééréme. Nii ghune mu ruundu-mu- mu moogna mu la yiitti ghi suuwa ghi, saack- saack- sa dhocka ghi nkéérame. Muune nkéérame mune wongfone siigoma idiimo ni mbuuru mu ruundu nkéérame dii nsaanone siigoma idiimo nkéérama nii mu gnii, muna mbuu fayi dii nkumbardaame. Dii nkumbardaadame nkana nruu-nruu kottu. Dii ndhéénangh mbangh nruug gniini ni. Ghune dong nruu saackane nii ngwiima dii suurama. Iséékinéye mu docka ghi-séé-mbuuguma, gnanghgi mu ruundu mu la-dock mu la gnii. Ghuna nkuulama nroog nruundu. Siigooma mu la ruundutu nnéé-kaye ka ruundu maale. Fiine mu ruundu maale, mmiide idiimo ruundu kumbarbaama. Fiine kane ghune-ngoo dii fiine niirama kaa dii woo yicki yangh nruundu yééne idii kuumbarbaada, iwoo kottu ni. Téé fuu dick woo ringi ruundu ghi. Mu ruundu kumbarbaada- nkumbarbaada mu ruundu, wiima mu ruunduni kumbarbaada, ruu wiirune siigooma idiimo fiine mu ruundu nruudutu kaama. Maa yick fiinangh nruu gniiti foo nruu niimme. Kumbarbaadama mur yo. gu ghi ibanti buunghma lé, ruundu, mu sa dhéye ibanti ibuunghma faatine ghi. Mbéélé nkééréname dan nii mu ruundu ghi, mu roogta ghi ibanti inééliima, mu la yongu. Mu roogta ghi ikanjiima, mu la yongu. Ghuna nféé yoonimane nruundutuma idiimo nkéérama dii nkuumbarbaadama. Maa mbangh niirone iwoo féérane kaa ruundu ghune. Nkana nféé nroog yooni nruu nruundutuma